okulkas manege wosi wosi kia wosi awet nanga inomo maruka naoko nanga gauku la wakai wasi wosnoa ika nege oka supaya uwa irusak.